زما لپاره طوفان د ژوند سختو شیبو سمبول دی، هغه وختونه چې احساسات، حال او حالت ګډوډ وي. خو طوفان همداراز د پاکېدو، بدلون او نوي پیل نښه ده، ځکه وروسته تر هر طوفانه اسمان صفا کېږي.